ba uma'ara ra he'a ma tete ɲa ba he'a ba'a bianɛ ba yi ca sunu wo sununa to ba so mu besosi <hesitation> dɛrobe baro culɛr tomu ma we nɛ a ba biazanɛ wa bwe ho huraso aba vi to ba woro naso lo juaso ma vɛwa u vɛwe don toro ma we zin mi cio aro tɛ mi dɛrɛme lo yi ta mi dɛrɛme to ni vɛ cara ani dɛrɛme so zan oro manu ho zan oro kwa oyi ca lo juaso na doron lo mi vi ji tobun a ho fɛrɛ